Ajan nrute ya'á kuii xhin tinana, kuii xhin ya'á kuii dakeno dacho ngua nuté no yoo ñu dachono, te xhikono texun kuu nrute ya'á kuii dakeno ñíí, dakeno uu oni ajo dakeno tenguixhi nguá adii hí nadi ndani tuku kadanguano o kindangua iin nrute ya'á xhin tinana kué, xhin ya'á xatu dani tuku akena ñii tadakena ti ajo tanxhikona, tenguixhi ngua adii, kidangua iin kanduti ya'á xa'á koo ngueni nrute ngueni, ti ajo xhin iin ya'á xatu teñí, ndani tuku salsa macha xunkinguani tani kedanguana iin, nurte ya'á xhin ya'á kuii xhin ihó iin yuku no ito, no inka noxhiá xhano cuyul ko nguichi ngua adii xadakeno, ndachono nrute ya'á dacho yuku ñoo yikon xhin ñii ajo té nguicho adii un.